चेंटी समुहमे बैठना <hesitation> छोट जिव हँइ । चेंटीन खानाके रुपमे छोट छोट किरमाति लैके बडा बडा किरमा फे होइ सक्तियाँ जउन जिन्दा या मरल फे होइ सक्तियाँ । जब कुइ चेंटी कुइ खाना पइता उ अकेले बोके नाई सिक्ता, अपनति बडा रहतियाँ तउ उ अपन ग्रुपमे जा के बतइतियाँ । जब ओहका संघरियाभर पता पैतियाँ तब सबजना मिलके अइतियाँ आउ उ खाना ओहके बोंकके सबजाने मिल्के लैजैतियाँ । जब ओइन घरमे उ बडा खाना नाई छिरता तउ काट काटके छोट टुक्रा कराक फे अपना घरमे धरतियाँ आउर अपना लरकन तिहिन संकलन करके धरतियाँ ।